Se ome yave aiparavo jare kiraitako aikotava, se jaeva, jaeko se ambo prefiereta ai mas se familia ndie, que ïruva persona reta ndive, por que ñai yave yande familiareta ndive, opaete oime yerovia, jukurai yayoesa jare jukuraivi opaete mbae ipuere <hesitation> yambo comparte, yaupavë vaera, jaema see, seveguara mas ïpörä jaeko äivaera se familia ndive, jare mbaetïta ïru familia reta ndive.